के बाद और से पहले आने वाली सम्प्राक्रितिक संख्या छे। दस्मल अंख प्रणाली के अधार छे दस्मल अंख प्रणाली संख्या। को लिखने और बोलने के समय आम तरीका छे भारती। अंख प्रणाली में सूने को मिलाकर कुल अंख होखत छे संख्या। को गिनने मापने और लेबल करने के इस्तमाल करल जा छे। संख्या के अलग अलग स्रेनिया होखत छे लैसे प्राक्रितिक। संख्या पून संख्या परिमार संख्या और परिमार संख्या। संख्या के भासा में संख्या सवदों के साथ दर्शाया जा। सकत छे संख्या से जोड़ल जा सकत छे।